Ti bëëwinjí ngënko ngáancárëngi náaangaanjongi ací: ufúukú, ubus umpëlënc, orant, untuump unciwun ngënko ngaancarëngi mak ngaanjongi unkopëţaţ aci unwacu ngëëfúndand mëëŋal kënjá woko cátaţ bëëyandar, umboopal umëënţúwun mëëŋal këënjá oko kacátá këcátá, uñiñu peewun pënjon námbëëyandar kátim uwël, ngëëfanta ngiinkak cáraţ bëëyandar.